Toh maje bumbo yaadin no a go da, da'day a a, ni furo ka wundo ra no za ni furo ka a di nin, a ga zuru ka ni do ka hẽ ni ga ka soobay ka ziiri ni ga haŋkaŋ go ni se ni ma no. Da ni koy gwaro no a ga ka kani ni jarga, da dima boŋ no ni go, naŋkul kaŋ ni go day, a ga ka'ka naagu ni ga. Hay maje ga ba hin ka sarku ni jinda ga, ka soobay ka ɲga foori te, haikulu kaŋ ni ga te a se, a baasi. Kuma yaadin no i go da a ga hin ka'ka kin ga kani yaŋ te ni ganda boŋ, ka soobay ka ɲga foori te haikulu, amma da a ga ma haraiwo za a di nin, a ga soobay ka hẽ ni ga no ka soobay ka hẽ. Doole mo ni di, nin no ga ceeci haŋkaŋ ni ga no don sabida a ma du ma ɲwa, ɲga bumbo za a te yaadin no ni bay kaŋ haray no a ga. Amma da a sinda haray ya kala da di, kala a ma ka kin ga kani yaŋ te da a ɲwa ka kungu, a ma ka ka ɲga kani yaŋ te amma yaadin no a go da maje wo wallah a ga hin ka'kani ni boŋ matekul kaŋ a di daama. Ba ni jirbi no kala day ni m'a diya ni boŋ a ma kani ni boŋ, a si kani ganda ɲga hinne fa, da'day ni goono kala day a ma kani ni gaahamo boŋ. Matekaŋ ni ga ba maje ga ba baani nda din, walla nangu kulu no a ga hin ka gwaro ni ga. A ma kani ni boŋ, a ma haikulu, yaadin no a go da. Da ma haray a ma tun ka hẽ ni ma kande ɲga se da manci a to ɲga boŋ ga da gaabi ga no kaŋ ga koy ceeci. Da gaabu mo, ba gwarŋwo ize waani yaŋ no a du, ɲgawo k'ay ga ni di bo. A ga di a ma ɲwa, a ma furo ɲga muraadu ra.